Karazana fitaovana fantako a: misy angady, râteau <hesitation> amafana tokotany, <hesitation> lapika amakiàna tany, barre à pinsy, marteau andeha amasihana raha aminà fantsika, marobe fa arakaraka le ampiasanao anazy fa tegna maro.